أعتجد لو ركزت يمكن أمشي حوالي <hesitation> من خمسة عشر إلى عشرين كيلو متر في اليوم الواحد، وطبعًا هذا يعتمد على التضاريس والجو بس الجسم يجدر يتحمل هالمسافة إذا كان الجو معتدل، أما إذا ما كان الجو معتدل المسافة تجل.